Comme mu ne lan mooy différence vegetal yi nga xam ne dañuy defar diw, diw when vegetal different daa am vegetal buy dafar diw. Benn danga dee am gerte, gerte daf dee defar diw gerte bi si suuf la dee jur <noise> ci suuf la dee jur daf koy def ay doom, doom yi dañaa xaw a ponkal <>. <noise> Ñaareel bi danga dee am bene <noise> bene tamit si kaw la dee jur, si kaw la dee am doom, loolu tamit mooy ñaar yoo xam ne yu ma jot a xam ne yooyu dañ dee defar diw, bene ak gerte dañ dee defar diw. <noise>